चीनात घराबो वा कुटुंब खुब महतवाचें, लोक आपल्या व्हडल्यानचो आदर करतात। चाव हें तांचो संस्कृतायें खुब महतवाची, थैंसले लोक वेग वेगळ्या तऱणीं चाव करतात।